<hesitation> nəngɔ auren wʊnɨ nakan wʊnɨ a bʊmbʊmi ji təng nə dwala, na nakanni a bʊmbʊmi nəngɔ nakanɔ mʊ gun dwalagɔ mʊ yɔ a daagɔ tɛbwei, tɛbwei nə kang gən nəngɔ nəl jinɔ jɔlai yutɔ mɔ jəla jəbɔ mʊ mʊ yi dwalagɔ alan dwalang di dini n yɔ yan maa maaji dwalagɔ na yɔn maa maaji dwalagi nəngɔ tɛbɔ nə kan jin nəngɔ ja jəla jəbɔ mʊi nəngo ja be gə jʊnɨ mʊ maayo ga bʊmasu nəngɔ ja ya kangɔ ja mal mʊn kangi nəngɔ mʊ bei nəngɔ mʊ yal jʊ nəngo mʊ dou lɔngi nan yal jʊ nəngɔ mʊ dou lɔngi, nəngɔ ja jəla jəbɔ mɔ per a mʊgɔ lɔngɔ gəmi nəngɔ nɔɔli bwenɔligɔ jəla jəbɔ mʊi nəngɔ benən mɔ a kəgga tɛbə gəmi nəngo ba nʊng tɛbi, gɔ bwayili gɔ gə swɨle wo nəngo tɛba suwa gɔ nəngɔ jʊ mʊ swɨlei ka, təbɔ bwangtən ba ja bou bəl kʊm jinɔ jəbɔ nəb leniyo, jəbɔ tuu lɔ leniyo mi kaa jəl wo wʊnɨ a mʊrji ja yɨ ja bou mi kaa jəl wo a mʊrji na mi kaa jəl wo a mʊrji to nɔɔligo bwenɔli tunda nʊ mʊ benan, bə jəla ya ja yɔ yɔm jenole, bwenɔligo mal kang jə nəgən jʊ wʊnɨ gə gam dwangle nəngəni, nəngo mʊ nə gən a wʊni gam dwanglei, nəngɔ mʊ be nəngəni nəngɔ bwenɔligo yɔ ŋ tɛbi. Nəngo yutəma youi nəngɔ ja təgga kayagi Na yutəmɔ you nəngɔ ja təga kaya gɔ kanga ja jəla jəbɔ mʊi ja təga kaya jini yutəma you kayago nə per. Na ja jəla jəbɔ mo nəngɔ ja nan nɔɔligɔ nəngɔ mʊ you nɔɔligi nəngɔ mʊ naa nɔɔligi, an naa nɔɔli wʊnɨ ja yɨ jəbɔ gɔ nɔɔligɔ a bʊmbʊr n naa nɔɔligɔ nəngɔ <hesitation> yutəmɔ nəngɔ yenni nəngɔ ja nən nɔɔli niyo nəngɔ mʊ naa nɔɔliniyo jə yɨ kin jəbɔ go ka gubkatəm ya doule kum jennɔ ka kukatəm ya doule kʊm jeno be jə yɨ kwami gən kwami jəbɔ nɔɔgɔ nəngɔ yin nyani na yɨmle mʊ jə nɔɔlamʊ kaji kukkale kaja jaga kale ka wini ya gun kanle a ke kəga nəngən na jə yɨm nəngɔ na wʊnɨ nyi nɔɔligɔ tungtung mwe a nən bʊmbʊmi mi kajəl wo dou kumjenɔ le mi ka jʊnɨ mʊrka jennei jə yɨ yɨ jəbɔ nɔɔligo ka kajəl ya doule kʊm jen be ja yɨ kwamigən kwami mʊ jəbɔ nwala mɔ kan jəla n dou kara dou <hesitation> nwalamʊ yɔ nən kəgga tɛtəlam muni, mun yɔ nən a kəgga tɛtəlam muni, tɛtəlam muno doun a yɔ nən a kəgga nwalamʊi. Mi nyo daago nyi yɨma bʊmbɔ, na jə yɨm kin jəbɔ gɨ na jʊni bwi be jə yi kin mʊ jəbɔ nwalamʊ jə yɨ jə fɛka ja kiyo jʊ a kʊm jeno gəmi na jə yɨ jə fɛka jə kiyo jʊ a kʊm jeno gəmiyo jʊni bwɨle kum jeno gəmiyo kəga suwa kəga kəga suwa kəga jə yɨ jə fɛka ja kiyo jʊgo jə təla təgo feka təna jə tal təno wʊnɨ kələnka wuni kələm kəkagəm nəngɔ ju gə dəgle nakanɔ a yɨ sa bʊmmi kan jəlale kum di dweyeni ni nakani jə nakale di dweyeni jə bukka le na ke jə bukkale na ketin jə yɨ yɨmɔ na <hesitation> beti tilo ganne a funni nakano ta bo nyo nakano tai nəngo wʊnɨ na jə yɨm kin